Shewar wera dawa gasgaraucin bara nai zaman miwara nakun mapmdiganai natuwawu bai, gaɗɗa babaja dlamija rama har da dlam dan da teryi l'kun <hesitation> ruwa yakandi gori ma <hesitation> l'alup dubu na gumugatkasa ayawo zuduma da dawa mamau l'maranta, gada gə akak fak vedda anina tak kəma l'diwa zaman mi aci aramogu ja lawan kabe kawa kane bewu jire da ramma to wane na gabdakun ka dlam be nenka dlama na kawa bai ka dlama na kawa bai atu in ruwai atun dawa atun lnkaratu ka dlama tu kawa bai, gaad gən ka kawa nen dram ma ya babu rama apima asagəma gəri l'dak bedagai a kəma geri amma adawe daci l'kəma karawan nen kerdeba i na dlamo bulan tamke ke dawu aukwakci l'daman ka dlama na kawa bai adlan beci pargaada ani da bana tanaci ko l'ri dawa pidik pidik a dladina ja da yuwan daram mato, abar gudludlurci pafa kanci kadlam dlagun nen abar gudludlurci afa tunu banatayu hargusku na tuwayu bai. gada gən kabina be wara kancu kadewa gəma ci nen to runa kasunu ko l'ri ruwai nen jajinajan igi dag ayan gyanya a dlayi dlamin gare nakacinganai l'munduwa kaɗe mundluwo nen gobeka dlami gobe ka misci se dai kan bashinaci dalasa waka se samana seyuwan to kasen bepa kasen ba aci gaada akshi wunu nakshi shirin tunu be mwara akshi did kegu mayən adumu da didke bai, ramici ma adlam be kasu tunu to yakəntedu l'kədu l'akau gaada kasunu barija shawar l'dak cewa be tawanke l'da gən be tawanke ka dlamo nen ka dlamatu na kawa bai gaadaka lawan na paida gara l'kun aroci mapindawad kusƙu kasau ja daura l'da gən kwa dlam paida na be me mewara dauwa gasgaraucinkun areme kun nen dikna ci yuwan nen be me wara aci laune gartaca ci ke kabai kusku gaada kasunu allaina na nabasuk l'nunuwa kwaji dukzha kun l'afagaada kwa cim acirr l'dakun ayiwena mayaw akun l'tika kun kobana takshi gaada rakan guro arakan awayu fato wanke apuluta gafa dagyi kwaya bedagyi. miwar a a dlamogu. adumu da dlam bai ko ruwai ko tawas kasta ko pii gadla ko yelan cii gəna ka kakə yaganaucinci da manunekshi kaikekshi bai ka dikke akshi awayugu a pulute, amma rami kun ma wane adaba kwa tade ɗa l'da wane da manunekshi dai ka tikka bai ada sudila be blan anina luman kwarda bai na kərrimta gən shawar wara dauwa gasgaraucin abaru gadak atu abana ta tiye l'kun ka dlam be blan nen ka lawan na be blan, ka dlam be gamshun kalawan na be gabshi gaada kasunu <hesitation> dawa miwara mapindawad zamantu kusku kasu tu ku kwaya dlamin gara be miwara atu dlamuna be ka musti benin to kwa dlaba kulum fatawanke kwa kun dluwa a makəna jar kwatfi asək ko danak ko dadam mota ko nipka ɗuyak na aka ko nipka gen waya lantarƙi kə zaman sunatai da nipka afa dabi aam dashi, na gagəchin be butu suna limma kə zaman maza daukwa l'kəma abanatanawa abanatanakunda miya da gubzici ƙidavəmaku nən gada garada gubzici jiba vənaku guda gubzedici geba vənaku gun kabardi baci əidau wun ci na aikwakci gaada kasen darda bai na gubza be mgwara a bana ta aro aturo kusku kasau dlamin gara katenas daci masana, to gusku kasau be ɗikkau l'kun aro tuku miwara wakunu tuku be dakki ruwai na dawa nabai gena gaza jab dlinkirin kapa dubu zudu dubu vad gaskam dardabai na dawa gaza ruwai kwaya kaba pataten nen gaada jibin gara katanas daci masana waka bai ma kare bikta afuwa l'asək aa gusku kasau da begəla bikta amma akəna daƙda buhu kwan kaya kamase buhu gayi l'begəla auu. to wadawa aikwak l'riwau karuyina be wara kataunen begək nen aciripcidu kaciripciden nen, na tiraren wara abar kalau l'nen gayuwa ƙəremtina blan kaikan təra zudu, natəra gatkasa na təradanda hufu wara dikka difu kuma təra kutkuuədda zaman gu bewara cina atu nabai tera zudu kancinye zegim, cina biƙta bai a mu nduwe ka dlam mana təra gatkasa biwu vərrengara kanci ka ruyi na bikta bai kaivana kan cu kayi kam dakai ka dlame ruwai, təra kutku vədda. gamano nabai karara debai da ɗaura gara ma təra maka mu nduwa afaci gaada ritun na bikta bai to gaada da shii aɗa sunu se a sem da gugza asem dari miyakuwa ƙanƙan ƙəshak, amman bigəla nen a cacpana bikta gəri dan pidu gaada zaman diman na waka adii bai auu na bai azem na awai na ayawa bai cacpidu nen diman datki aam nen kapa a diwu darunidi miya vik gəri daramma anna kwami diuga, da dlam kwargun tunu anya apina bufaci shi rin kwan kasgadu cewa l'dan gen bufu fudu a denaci da təra zudu, gat kasa, dandafudu nen ampudu kalentebai. ka baiji tau ko da təre gən gatkasa l'nye kutku vəda tun to kampa diksli sən l'amatugu sai da dlam ankal da jib tau na asem da jib tau na asem cii baci wunduwau kuma na gagəgin mamugu kwaya barema l'kam kwaye dagwaji l'kam kwaye dagwaji l'lkan nen bai kwaye kanƙun kwa ruyi mugəyi dena aam naba ka nen se kwaki kwavərra kədak kədak kədak dakun tuduwa kə mayatku, mugɗyi da banata sutkube me wara dawa gasgaraucin gabƙije dau kuma ja jib du blan gada kasən mapinda wadne gagəghen yaganaucin mamau wara a dlayi kususku a kəremtina kusku kasuro kwancin basi rin dawa gasgaraucin bai, gadda a gabdakun l'dak be gabshu miwara arame kun to amakgəna brankshi gaada gɗn asuku ada gyayi na akshi bakwotunakshi na atunin bonekun adikki na ƙəte ƙe l'ɗaɗigəri zaman tuku.